E verdha më kujton mjaltin dhe limonët, çë janë të freskët dhe të ëmbël. Është një ngjyrë e gjallë çë stimulon krijimtarinë dhe pozitivitetin, shpesh e lidhur me ide të reja dhe nisma.